Tɔ, ma mi ri United Kingdom de la solemitiŋa <hesitation> ma nan ka kiŋɛ amaa ma wum sɛla la sɛla ti nɛreba tɔgera la ti ma yeti n pa'asɛ n kua. <hesitation> fu san bisera United Kingdom ba yeti bilam la ɔɔrɔ n boi bini. Ɔɔrɔ la n boi bini la, la san ta makɛ ti la san tulege ŋwana, ba zo'e zo'e boti la lɔgegira yɛ'a, hali basɛba ta'am na pugum segese basɛ. Bilam la dagi pɛrege ti fu ma bii fu sɔ n dɔgɛ fu a nyaa ta kurege mɛ, koo n kiŋɛ la retirement ti la dɛna pɛrege ti fu bisera e. Mam nbwum sɛla about United Kingdom yele n bala.